nan cuu miya ganai gaaɗa wyau da məttaɓai tən ƙak anjinja a rame jaa a damina miya ii miya u mamu ƙun kwa dlamek shi miya dama bai. lava dlamkshi miya daama nən aa dayunakshi, kakan sa dan aa rameja a dlaik nekshi miya kun, miya kun nən nəzəm kə tlanakshi aa tuwuyu bai jii əawanke miya funu nda ramau nən akshi aa zəgidu satuku miyaja ne arɗi nayi sigara